في تونس، العطلات الوطنية تتضمن مع عيد الثورة في اربعتاش جانفي، عيد الاستقلال في عشرين مارس، وعيد الجمهورية في خمس وعشرين يوليو. كل عطلة عندها تاريخها وأهميتها في تاريخ البلاد.